אדדולה חצחה דיר תוואזן, בלא נמו אנאס מאגאדיש תופאר ליהם ראס'הם יקדראו יצרפו ו בלא ביאה מאקיבקע חתא שי חאג'ה יתנפעו ביה, אלחל הואא אלאיסטתמר פי טאקאת נדזיפה פי תעלים אנאס יעתנאו בלארד ו כל פרושק יקון פיה נג'ה ללביאה ו אלכלכל.